أكبر حيوان ريته في الواقع هو النمر في حديقة الحيوان آآ ما كنتش نتصور الحچم بتاعو باش يكون آآ بالشكل هذاكا آ لكن آآ كان كبير بطريقة ممكن قد آآ تلاثة أعباد يعني ما كنتش بتصور أنه مر بالشكل هذيكا لكن في الواقع هو من أكبر الحيوانات اللي ريتهم آآ في حياتي آآ حچم آآ كبير برشا.